ரஷ்ய கலாச்சாரம் ஒரு சர்வாதிகார சிந்தனையால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே தலைமுறைகளுக்கு இடையிலான உறவு மரியாதை மற்றும் பாராட்டு ஆகியவற்றால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்ய பெற்றோர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் குழந்தைகளை மிகவும் பாதுகாக்கிறார்கள். அவர்கள் பொதுவாக தங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய முக்கிய முடிவுகளை விவாதமின்றி எடுக்கிறார்கள்.